Tawa ñaaki njiytii nokku to ñaamde woni, ɗi ngartan hoɗorde majji, ɗi ngama. So ɗi ngami, ɗum woni ɗi golla wonde ɗi njiytii ñaamde.